ס'איז געווען א גרופ פון חברטעס וואס זיי האבן געזאגט זיי גייען קיינמאל נישט חתונה האבן, זיי גייען בלייבן חבר'טעס פאר אייביג און איין טאג איז איין מיידל געגאנגען שאפינג, זי איז געגאנגען איינקויפן און א ריזיגע ריזיגע פלאץ. זי איז געווען אויף א וואקאציע און זי האט געוואקט און אינמיטן האט זי געזען איינער וואס ארבעט אין די געשעפט וואס האט איר זייער שטארק געצויגן א אויג און- באט זי האט זיך- זי איז געווארן גוט מיט יענע מענטש באט זי האט זיך געשוואוירן קיינמאל נישט צו דערציילן פאר אירע חבר'טעס.